Kaviri, gavaga, ganne, gatano, sita, saba, munane, tisa, likumi, kumi na ndala, kumi na kaviri, kumi na gavage, kumi na ganne, kumi na gatano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na munane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita, ishirini na saba, ishirini na munane, ishirini na tisa, thelathini, thelathini na moja, thelathini na mbili. Makhumi kaviri, makhumi kataru na kanne, makhumi kataru katano, kataru na sita, makhumi kataru na saba, makhumi kataru na munane, makhumi kataru na tisa, arubaine, makhumi kanne na lulala, makhumi kanne na kaviri, makhumi kanne na kataru, makhumi kanne na kane, makhumi kanne na katano, makhumi kanne na sita, makhumi kanne na saba, makhumi kanne na munane, makhumi kanne na tisa. Hamsini makhumi katano ne lidala, makhumi katano na khaviri, makhumi katano na khataru, makumi katano na khane. Makhumi kar, kadano na sita, makhumi kadano na saba, makhumi katano na munane, makhumi katano na tisa, sitini, hana makhumi sita, makhumi sita na lulala, makhumi sita na saba, sorry, makhumi sita na khaviri, makhumi sita na khataru, makhumi sita na khanne, makhumi sita kharano, makhumi sita na sita, makhumi sita na saba, makhumi sita na munane, makhumi sita na tisa makhumi saba, makhumi saba na lulala, makhumi saba na khaviri, makhumi saba na kataru, na kavaka, makhumi saba na munane, na khanne, makhumi saba na katano, makhumi saba na sita, makhumi saba na saba, makhumi saba na munane, makhuma saba na tisa, makhumi munane, makhumi munane na lidala, makhumi munane na khavira makhumi munane na kavaka, makhumi makhumi munane na kanne, makhumi munane na saba, makhumi munane na munane, makhumi munane na tisa, makhumi tisa. Makhumi tisa na lulala, makhumi tisa na kavira, makhumi tisa na kavaka, makhumi tisa na kanne, makhumi tisa na munane na karano, makhumi tisa na sita, makhumi tisa na saba, makhumi tisa na munane. Makhumi tisa na tisa, mia moja.